Oiraarei iiaa i reoreori uu boreeto'oo oo'ore boorii hukubuu boatoi, uu oo'ore a riirii- haraaboro bo baapa'i. Bo baapa'i a bisioea pita oira bo husi kai oira hori husi oiraarei bo hukubuutoi boorii boatoi, eeipaareha bisio uka baapa'iroea oitaa'ita kai bisio uka baapa'i'oeaa oo'ore bo riari, a uka aripupita abeehara oo'ore bo hukubuu. Ha o ii'oo ii reetoo, ii'oo ii husio roga'a ii uteeo, kai bo raata bo baapa'i, oira ii'aa ii husiri a riiriiharaaboroo sa bai huku- haa'ohe boorii bo atoarei haia boo'ore bo rukutui, haia boo'ore bo puuriaro airaarei piro oitaa. Oru bai boo'ore bo papuataarei kai boa'oo- haraarei, haia airaarei pirio airari bo puuriaro boorii bo riataiarei haia oitaa. Are o riirii- haraaboroo ii'aa ii husiri bisio pita, ii'oo ii raatao baapa'i reeto ia oira taupabohara oo'ore bo hukubuu boorii boatoi. Bisio uka bai'oeaa hioko'i a uka, uka bisioehara bisio a aripuiiaa oo'ore bo hukubuu. A bisioehara bisio pita a soobesooea oo'ore bo hukubuu. Ha bisio bai'oeaa ii'oo. Aa rapaatopita abeehara bo hukubuu'oea pirio boa'oohara haia bo hukubuu oea pirio uu boorii bo rukutuarei oitaa haia boriatai. Aareha o riirii- haraboroa ii'oo ii reetoo, o bisio pita bo baapa'i sa bai huku'oe. Haia bo husiri oiraarei o bo rekoreko, bo rekoreko rapiu so'ee, eipaareha bisio uka- bisio uka oira huraea boatoarei, a uka aripuiharaoo'ore bo hukubuu. A bisioehara bisio pita asoobeasoo piteea. Ha bo rekoreko haia bo baapa'i ia oira taupabohara oo'ore bo hukubuu'oea pirio boa'oohara bo hukubuu'oea pirio oitaa hara boriatai boorii bo rukutuarei, bisio uka bai oea ii'aa hioko'i, a soobeesooea roga'a ori iiraa roari oitaa'ita haia ori ii'aa bo riari a bo a oru bo riirii'oo riopabaa hioko'i boorii oiraarei oo'ore bo hukubuu. boorii borukutuarei haia, borii boatoro heuaarei.